التقنية وهي جودة التنفيذ والمهارة المستخدمة في العمل, التعبير أي القدرات العمل على نقل المشاريع أو الأفكار المعينة ثالث شيء الأصالة وهي مدى تمييز العمل وابتكاره في الأعمال الأخرى, رابعاً التاثير وهي كيف يؤثر العمل على المشاهدين سواء كان إيجابياً أو سلبياً, خامساً السياق ففهم السياق الثقافي أو التاريخي الذي نشأ فيه العمل في النهاية الفن غالباً ما يكون مسأله ذوق.